د سمندر فکر ما ته د ازادۍ، ژور فکر، او احساساتو پراخوالی راپه یادوي. دا کله ارام وي، کله توند، لکه د انسان زړه او ذهن. سمندر د رازونو، سفرونو، او ژوند د تلپاتې خوځښت سمبول دی.